أول شي ندخل على الموقع يكون عندنا خيار إنشاء بريد إلكتروني <hesitation> شخصي نوضع الاسم وكلمة المرور وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني البديل علشان لو طلبنا كلمة السر توصلنا على هذا البريد ونوضع الرقم الشخصي علشان يوصل لنا كود الأمان.